Nahoana ma anao akao mbola magnadina anahy anao? Efa in'arivo ne zao zigny nizaka taminào hoe sià, sy efako hinga akany. Sy efako ande gnivoaka amy ville akagny fa may loatra i masoandro zany. efa nizaka taminào zaho fa sy andiagny sy tôkony mbola avadikao loha amin'ny fandiananahy igny mivoaka tany akagny fô.